Ni'ere ma mi hanzunu mawɛ yura dɛso, sani dɛso aba dɛni yi'a mawɛ, lo oa mɛ han dɛ, lomɛ ma de'o a wara un han, a ho dɛnɛ taa, aba sowɛ awara mi hana ma bara fa zɛrɛ.